<hesitation> Zah tsy mahay mitaly, <hesitation> fa zah ndraiky misy olo magnodidigny zah mahay mitaly, fa satria zah ma lalahy za tsy de magnankina volo fa vaiavy igny tegna matetiky mitaly.